<hesitation> bubo uluulu màaké nyo ówò nilɛ lèe ɖí ni ukleklenì bubogbà ibliìbo. ɛnɛ́ɛ̀ go ulu kíni búá áɖì ùgɔ̀libùbo <hesitation> òɖotuèbi bùbo <hesitation> ákàtiabíbùbo búáá úni sú bubo màaké ɔ̀mɔ̀lɔ fínɛ ìgò lèe ɖíálɔ̀ɔ ìfíani kibabanì búá kábù gàké tè í na fía ígbɔké ba kpalíbìà tututu <hesitation> bubo lɔ búáà bìà bù nyo ululuulu anikɛ́ bubogbà ɛnɛ́ɛ̀ bàa bànià nì ali aɖí bunì bànià ali ɛɖí ígbɔ bàáa se ali lɔ ɔti èle ɔlikpà lèe blɛ̀ɛ ilíklo búáá, iligù búá bàáa fè se bàáa tu anà, úni bàá banìià bà ɖó àsa bà tú fu buboɛnɛ́ úni sú kíni àlɔ úni sú elí ɛɖí sú kíni fɛ̀ úni bubogbà sú bu fɛ̀ ibliìbo kíni ká nìnyìgba gòo ulu, úni ká nìnyìgba gòo ulu níì ùgúnu ká ù go ulu núùgúnùù.